Arakaraka hanina andrahoako ananjy zany e,raha ohatra hoe raha mamy izy angalaka ohatra zaho hoe: godrogodro, de godrogodro zany a hanitra ampeseko aminanjy a ohatra zao tiako afangaro cannelle a na vanille, fa raha ohatra ndreka hoe ro izy an de afangaroko poavra ndrendreka koà hoe sakarivo.